أفضل البحر أكثر من الجبال. <noise> أحب البحر لأنه يعطيني إحساس بالهدوء والراحة. خاصة لما أكون جالس على الشاطئ، وأسمع صوت الأمواج. أعتبروا مكان للإسترخاء والتفكير. بعد- بعد <noise> البحر فيه أنواع كثيرة من الأنشطة اللي الواحد <noise> يقدر يسويها، مثل السباحة وركوب الأمواج. أما الجبال <noise> مع إنها جميلة، بس ما أحبها مثل البحر، لأن البحر يحسسني بالحرية والإنطلاق.